<noise> Ani nitaambia ya mtu, uwe ni ngu. Haino, umapilangia ngu lina cho, mzota kwetu, <noise> lakini ngu kumuishi mtu. Mkuishi safi nga tuhusawa. Lakini ya mwinga lina cho, ngu mnyanya saja kukulolawe njinga tu, anitikufa. Asiwewe mtu, noo, labdu lini samanu kwa kwenye aaa. Mkola vino lina chengi kujilola. Ni mpapa ene na afika, wakata maisha, savivu. Ni mtu noo, labda tungenda nanayo. Natali na cho kwene, lakini tuweshi miyane. <noise> Enge kundulangati na mbina adamu nga kimukula. Maana vionsi viyako kituwa. Ungaya na achorakini virashala. Na ndukumuza lao mtu, uwe ndukumuza lao noo hiza kusaidia. Ungaya ni hila, lakini hila chazi nazima kusaidia vionsi. Hamna, mtu noo zina chimuangiza kusaidia. <hesitation> Mano tagie ruti, fulimie enda. Hawi ela letinyanya lazima uwiku muntu nosi nacho mkasaidiana.